<laughs> Satina bee saana san yɛ'ɛsa mam zi'an na ti a ka bakɔi. Ma wan yele e ti a dɛgesɛ lɔgesi'a de la ɔɔrɔ soote, la kurega, kurewoko. Nyaa dikɛ socks ɛɛn hɛɛn. Dikɛ sɛba ti tu ni dikɛ furɛ nua ti tu yi'ira nose mask la. Cause tu ki'iri la puusego dabesa puan. Kusebego la ɔɔrɔ dabesa puan ti tu ki'ira.